ഇഥേ പ്രീഥി ഇ വിശയ്നേ ഇന്ക്ലേന മന്സേതേ അലഛനേ। വന്തുനനേ അപ്പ ഇന്ക്ലേഗ ബേതേ ബേതേ രീഥിതേ അലഛനേ। ഇന്ക്ലേന മന്സേതേ ബര്പുന്ദി പ്രീഥി രൈഥേഗ അപ്പുനു। മനുസേവേകേ ഇന്ക്ലേല യേരേ നന്ദ ജസ്ഥി ഇശ്ത പദ്പ। അത്ഥന ബോവന് രന്ജു വസ്ഥുനു ജസ്ഥി ഇശ്ത പദ്പവോ। അപ്പ ഇന്ക്ലേല വസ്ഥുനു അത്ഥന മനുസേവേലേനേ ബൈന്കല। കുശിയഥ് ബൈന്കല ജഗ്രുഥേയഥു ദിദോന്പ നേകുമന്ദ। കര്ന രൈഥ പ്രീഥി ഇന്ക്ലേഗ വസ്ഥു അത്ഥന। മനുസേവേലേനേ മിതിപുന പ്രീഥി ആഥേ അഥനേ ഇന്ക്ലേന। കുതുമ്ബ കുതുമ്ബ ഇന്ക്ലേല ബൈന്കല പ്രീഥി വന്ത്പ। ആഥേ കുതുമ്ബ ഇന്ക്ലേല ജവ്പനന് പേര ബേതേ ബേതേ। രീഥിതേ കേല്സ വന്ത്പ ഐകുമന്ദ കര്ന പ്രീഥി। അമ്മ മാഥകില ഇന്ക്ലേല ജസ്ഥി പ്രീഥി വന്ത്പ। ഇന്ക്ലേന അമ്മ അമ്മന പ്രീഥി <hesitation> ദമുഥു। ഗിതവുവുല പ്രീഥി ബര്പുജി അമ്മ ഇന്ക്ലേന ജവ്കില। നിവിശ്വഥവഥ പ്രീഥി വന്ത്പേര ആപ്രീഥി। തയ്യദിരുവുവുല ഇപുജി പ്രീഥി വന്ത്പുന। മനുസേയന മനുസേയന നദുത്വേ മാഥഗോന। ജേദ്ദ സമ്ബന്ദന ത്രിയത വന്ത്പുന।